Injé énukuréén yaan irégmé nisébiyé duniya pépé énaab. Mara nañapé ñap baan étiyoree nang iñohol, yo fang imundum iñohol ininoom sin écéét bala yo béŋapoom. Yo écilaam mé énukuréén yaan irégmé nisébiyé duniya pépé; écécéét, érondong, ho nisébiyo sébi. Ho nirégmé nisébiyé waaf wawu, énukuréén yaseléniyé. Wa cilaam mé nurégul énaab nirégé basébi; énaab nang ayahi; aŋapi; écéét burong noma parce que buniwol afégut. Babaaj; nang alaal asiil narégé balikiib nababaaj uniiw ufojiir: bara écéét, ba buléék sin bara aw buyok duniyee. Ēcimé injé énaab moom; énaab énukuréén yaan imimé ha arégé baseléni pépé sinukuréén sa duniyee.